Monkalamwenyo yandje ngele okwa tiwa nandi hogolole iikulya yili iyali mbyoka tandi kala tandi li itaapa gwedhwa sha. otandi hogolola omahini. noshimbombo. Ngame omunona gumwe e hole omahini. shi- okuza ashike sho ndali oshimputu. ano sho ndali hembundangele. ondi hole omahini nayi. Onkene nando ondi wete omuntu wuna onyama ndele ndele opena omahini ihandi ningi nomakamba nande nande kutya pamwe aaae onda hala oku lya onyama. Kutya nee owu kale wa dhipaga okayuhwa koye. ahawee. ndina omahini nga- ohandi uvu nawa ngiini. Okutya tuu omahini ohaga pendje ehalo lyokulya. tandi li oshimbombo. tashi pupo. ndele naasho ongula taku shi ondi wete nda fa nda gwedhako koompanda molwaashoka onda lya omahini. Tashiti oshinima ashike ndishi hole. Okutya tuu omahini kagena ondilo. ohaga vulu ku kandwa. oongombe otatu litha. tatu litha naamwameme mati. tatu kanda omahini. oshinima shina ombiliha sho oshaanawa. Ashike ohashi nyanyudha ndje. Oshinima ondi wete kutya etompelo enene sheeta opo ndi kalendi hole omahini ngiika omolwaashoka ohaga ondodha ndishi Nando ashike mwetu tala talu ithele twa tya oompanda. lya omahini. hey to li omahini eto kala watya olutu lwa paluka lwo talu monika nawa. Kakele nee komahini noshimbombo otaga gwedhwa. molwaashoka ngawo oshikulya ashike shimwe shono. otaga gwedhwa nee kiiyimati. oshiyimati oshiyimati shono mbela shono ngame ta kala te li -shi gwedhe omahini noshimbombo shi ninge iikulya yandje yili iyali. oondunga. Oondunga omu dhi shi ngaa yaholike?( <laughs> ing)yakwetu ndishi otamu li ashike omayapela kuushiimba huno? Ahamwe ngame otandi ku lombwele ondunga. Ondunga ndishi iiyimati mbiya hayi mene komuti omulunga ngwiya omule gwa tya omapokolo? Oh ondunga ontoye ngiini ano ndjono. onkene ondina ashike noonkondo dhoku taga. tandi li nee te kuthako iipambu mbyono tandi yi kutha kontanda usipa ndjono etandi osha ikwatelela nee kutya pamwe omulunga omutoye unene. Monkalamwenyo yandje andola otandi kala ashike tandi li oondunga. Molwaashoka ihadhi landwa. kehe ashike pamwe tandi ende ngaashi nee moshitopolwa shetu sha oshikoto tandi ende. ando omomukunda ashike gwetu muushinga mu. sho ashike tandi ende. ominute ashike mbali. nguno omulunga. shoashike tandi ka tala mpeya opena omulunga. Oondunga nomahini. Oyo iikulya mbyono ngame ndi hole. Ndi tye naa nando ondeku ithana koshituthi shandje nee. ndi tye ondina oshituthi nee Shampa wa hala ndi ku nyanyukilwe etelandje ashike nando okandini komahini. nenge owa etelendje ashike oka plastic koondunga. iiima yimwe mbyono ngame ndi yi hole nayi noonkondo adhihe.